تفحص المحرك والفرامل، الإطارات، والهيكل، وتأكد من عدم وجود علامات للتآكل أو الإصلاحات الكبيرة، أيضًا تحقق من السوائل مثل زيت المحرك والمبرد.